أفضل نصيحة <hesitation> تلقيتها هي, كن دائماً فضوليا, هذي النصيحة شجعتني على استكشاف مجالات جديدة, وتعلم أشياء مختلفة, طبقتها في كل حياتي, من خلال قراءة المزيد من المواضيع المتنوعة, وحضور ورش عمل متنوعة أيضاً, والسعي في تجارب جديدة, وهذا الفضول ساعدني على النمو الشخصي, واستكشاف إهتمامات جديدة.